<noise> go'o didi tati nayi joi jego'o jeyedidi jeyeterty jeyenine sappo sappoehgo sappoehdidi sappoeh terty sappoenayi sappohjoi sappoehjegoo sappoehjedidi sappoehjeterty sappoenjenayi murtala